Punna kunni-kunni na iya nu tradisi na injo tu rioloa nu rie a hakge kamuninna inni lohe intua, lohe kalia buangang na <hesitation> rie dikua paccing, a'paccing ki rolo punna la bunting ki rie di kua baca doang karaeng injo a'baca doang karaeng la simpada ji rung barasanjia injo, rie dikua todo a'kalomba rie todo injo punna a'jaga ki <hesitation> apanjo nu ku kallupai pole arenna <hesitation> ganrang bulo rie injo biasa ngalleki ganrang bulo nampa rie intu todo' dikua a'balli ki punna la'jaga ki punna la kahajuang ki, rie intu todo tau biasa a'doa-doa i simpada angkua angngera-ngerai mingka rie nia' maraeng na simpada angkua punna loloso inni anakku anjari tantara a'lampa a nganre-nganre kunjo mange, biasa injo a'lampai assiara ri kuburu' na <hesitation> apanjo ri kuburu' na injo dato tiro <hesitation> di bonto tiro injo biasa lampa ka nakua injo bede bohe na jari angkua a'lampa siara kuburu biasa injo a'gere i bembe punna maing injo biasa to'i pabere jama' i Di balla na. poko'na injo lohe kalia injo tradisi nampa rie todo <hesitation> tradisi punna <hesitation> rie tu mate dikua di dagangang i injo la simpada ji todo angkua a'bacai nganre-nganrei injo taua di balla na injo tu matea biasa a'gere i bembe <hesitation> gerek to i capi mingka paling anunna injo punna <hesitation> tu kunjo mange punna a'dangang i nu pada nu na karannuang injo tu matea pada angkua nu tala nganu ji pada angkua nu tala <hesitation> kamateang biasa iya tedong na gere' tedong pa